کوریٲیی ضِیافت چھِ زیادٕ تر توٚمُل، سبزی، سمندری غذا تہٕ ,کم از کم جنوبی کوریاہس منٛز, مازَس پٮ۪ٹھ مبنی۔ رٮ۪وٲیتی کوریٲیی غذاہس منٛز چھِ ڈیری واریاہس حدس تام غٲر حٲضِر۔